يعني لو بنختار انه نوع واحد بس راح اكله لبجية حياتي بعتجد ما بنختار الا التمر <hesitation> انه كتير فيو عناصر مفيدة للجسم و <hesitation> توا مانه بيحتاج لوجت كتير لتحضرة انه هو بس بتجيبه بتغسله بتنضفه هيكي وبتقشره وبتاكله بس مانه متعب في اي اشي وكمان كتير مفيد.